<noise> A fahitalavitra io ndreka a dia fitaovana ampiasain'olana izy io an. Dia izy io andesina mba ahitana raha zany, raha kôa ka hoe lavitra zany anô fa tianô ho hita zany le raha marivorivo, dia aminy am raha igny zany i izahava anle raha lavitra akagny dia kara hoe marivo akeo zany anô mizaha ananjy dia itanô tsara aby si raha jiabijiaby.